Ley favorite drink me I like i’m a typical africa man I like my palm wine yeah anytime I want may myseh feel happy small me I like to drink my palm wine yeah becor palm wine is something from god no chemical inside a just as a come from ley tree la way how a looking and you see palm wine is made in diff- ley get different different way to tap wine first of all palm wine come from ley palm tree yeah as you hear ley name palm wine la palm tree a can come from yeah a go through so many processes before ley wine can come outside ley cabbage part of ley wine you need to enter a you fix certain things neh under a for ley wine to fall inside you have to be skillful to to prepare ley wine because if you na know ley process ley wine will na come. You have to cut ley tree you enter ley cabbage part of ley tree you cut certain things neh to may ley wine when a coming out lor ley tree to go inside a palm wine la my own nor drink I think la ley way I know la ley can fix wine a come from ley palm tree ley can tap a from ley tree yeah and la experience man neh wor know abor a can really really make ley best wine come out lor ley tree because if you don’t follow ley procedure to fix ley wine ley wine may na come out good or a may not be sweet so my own nor favorite thing to drink I think la palm wine.